בּאש תְחַדְ'ר כָּאס דִיאַל אַתַּאי מְזִיַאן חְסָכּ לִלוּול תְגְ'לִי אלמָא, מִמבַּעְד דִיר פִיה שְׁוִיָה דִיאַל אלנענָאע אלאחְדַ'ר מע שְׁוִיָה דִּשַׁאי אלאחְדַ'ר וּחְלִיהוּם יִנְקְּעוּ פִּלמָא אֶלסְחוּן שִׁי תְּלָאתָה וּלָא חְמסָה דְּדְּקָאיֶקּ, מִמבַּעְד זִיד שְׁוִיָה דִיאַל אלסֻּכָּּר עלא חְסַאבּ אֶלדּוּקּ דִיאַלכּ וּחְלִי אלשַׁאי יִתְכְּלְט מְזִיַאן. בּעְד אלנָאס כּיַעזבְּהוּם יִדִירוּ פִּבְּרָאד צְגִ'יר וּיִצוּבּוּה מִן בְּעִיד בּאש יִטְלַע אֶלרְעָ'וָוה, האדִי טַרִיקָה זוּוִיְנָה בּאש יִזִיד אלטְּעָאם חְתָא מִיְכוּן מַשְׁרוּבּ כּיַגְמַע אלנָאס וּכּיַעְטִי אֶלטָּאקָּה וּאִנְתִעַאשׁ חֻצוּסָאן פִּלסְּהָרָאת וּאלגְ'לְסָאת.